namo angena maku majarita ge ena yo gahi oli, gahi oli anggena la ma dagilom gena baso la soro ino solom ena, rasi ena ma gahi oli kagena tora.